<noise> Gny toets'andro a Nouvel-Zelandy zao da <noise> oseanika, <noise> la gny farany ambany mety mahazo amin'ny volo dengre ao; da ny farany atety mahazohazo amin'ny dimy am folo degre eo. Tsy da mafana be loatsy gn'agny fa somary manitsinitsy kely avao koa. <noise>